Kua verdura reta, ore örërëta rupi oime opaete arasa rupi, kuape oime ñanoi vaera, jare yaikatu rupi ñañoti ya, iru tëtä rupi oime jeta iroi, kuape mbaetɨ